Akbar hayawan ana shifta da hubas al fil wa ana shifta fi sanat tisʼin wa sitte fibikanat hanal hayanwat al bigulu leyya shehu sanda fi madina hil Maiduguri hinna tineni yom da da khalna shifnan falyala tinen mara ba rajil.